Fomba fiasana lafaoro. Lafaoro fitaovagna namboarin'olo mandeha courant. Io lafaoro io fitaovagna indesi-mahandro hanigny maro isankarazany. Ohatra: gâteau, pizza na ka anaovagna- andrahoagna akoho poulet rôti regny.